Amin'ny ankapobeny zegny maro karazana ny namanay e, fa za zegny tsy afaka hoe ivolagna hoe tsy maintsy lamba zao costard e ino, atovy hoe lamba mihaja aminao, afaka entinao miboaka zegny lamba tokony ho entinao miboaka fa za io zegny tsy de <hesitation> sarotiny na am' critère resaka lamba zegny fa am'zao efa ka sarotra bé ivolagna hoe tsy maintsy lamba karahan'zao ato ai rehefa mandeha aminah <noise> fa zegny lamba etinao fô afaka atonao fognany.